אסאך זאכן וואס קעץ פלאגן זיך מיט ווען ס'קומט צו געזונט איז זיי האבן אסאך ציין ווייטאג, אויך זייערע נירן קענען אויפהערן ארבעטן גוט. זיי קענען אויך האבן א פראבלעם מיט די צוקער און אויך קענען זיי האבן יענע מעשה.